اورګاډۍ ماته د سفر، تمې او وصل نښه ښکاري. دا هغه وسیله ده چې خلک، ښارونه او ځایونه سره نښلوي. اورګاډی کله د اوږدو سفرونو، ښکلي منظرو او نویو ځایونو د لیدو یادونه راولي، او کله بیا د خدای پامانۍ، جدایۍ یا بیاکتو احساس پکې وي.